<hesitation> chí hí ndó, hí ndú nida kiti ño'ó chó ihó té tingua'a ndé tinguá'a, ñaña nida kiti ño'ó uchú ihó.